Yaimba reta oyokua iñaro rupi, oñoetu yave, iküpe oyoere reta yave, jayave jaereta oyokua, imembɨ, isɨ, ime rakova, jayae jereta oyokua